அமெலியா அந்த வசதியான சிறிய கஃபேக்குள் விரைந்தபோது புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட காபியின் நறுமணம் காற்றில் கனமாக தொங்கியது, அவளுடைய இதயம் அவளுடைய விலா எலும்புகளில் ஒரு வெறித்தனமான தாளத்தில் படபடத்தது. அவள் மீண்டும் தாமதமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தாள், அவளுடைய புதிய பேக்கரியின் சாத்தியமான முதலீட்டாளருடனான அவளுடைய முதல் சந்திப்பு தொடங்க இருந்தது. அவள் மூலையில் ஒரு காலியான மேஜையைப் பார்த்தாள், ஒரு தனி உருவம் மடிக்கணினிக்கு முன்னால் குனிந்திருந்தது, அவனுடைய புருவங்கள் கவனக்குவிப்பில் சுருங்கியிருந்தன. மேஜை காலியாக இருக்கிறது என்று அனுமானித்த அவள் அவனுக்கு எதிரே இருந்த நாற்காலியில் சரிந்தபோது அவளது மன்னிப்பு வெளிப்பட்டது.